Ɛkʋyɛ wanɩ kʋ yayɛ kʋ ʋsʋsʋɛ batsi dʋ ʋnʋkʋ kɛ kʋmʋ enuya kɔmʋ lakayɛ ʋsʋsʋɛafɔnadʋ ʋnʋkʋ kalʋ sʋitʋ keuvkɔm katsitɛ abʋla kevʋ akpatsɔɛ afɔnasʋ ʋnʋkʋ kalʋ ta nɔta nakʋtʋ nedzi kɔm dʋnʋ akpatsɔ dʋnʋ abʋla ɛkʋwanɩ kafɔ nabʋɛ nɔ kʋ nɔbi nafɔ nɔdzɩa ɔtala kʋ nɔbi neyi kʋnazɔ kʋ kɔm nekedzi kɔm ɔnanabʋɛ nɔ lakʋ nɔbi nazɔ nʋ nizɔ nʋ nanedzi kom mʋ edzi kɔm bʋakʋ olɛ kʋ nazɔ ɛvlatsɔ edzi tatɛ kʋwanɩ bʋa kʋ ʋnʋkʋ ka sʋ kɛ edolayɛ brɔs kebʋyɔ pat kɛ badʋ ivi kɛbe tsitsʋ ʋnʋkʋ kɛ wele nikeke ɛfʋɛdɩ kpekpe kɛ dʋ ivi naɣla kɛdʋɛba naɣla kewele ɛfʋɛdɩ kpekpe kegbe mʋnʋ idetse tʋkɛ kamʋ ɩdetsi etikɛ keke kewele bʋa mɛte komɛ makɔ sʋ mʋ ʋnʋkʋ kasʋkɛ la mɛ kegbʋgbɔ yɔ keno ivi ketsitso ʋnʋkʋ kewele kɔli mamʋnʋ obedidi.